ඇත්තටම බැලුවොත් අපිට වෙනත් පුද්ගලයෙක් සම්පූර්ණයෙන්ම තේරුම් ගන්න බැහැ. මොකද එක එක්කෙනාගේ <hesitation> චරිත ලක්ෂණ <hesitation> ඒගොල්ලෝ හැසිරෙන විදිහ <hesitation> ගොඩක් විට <hesitation> තේරුම් ගන්න අපිට කාලයක් ගත වෙනවා. සමහර විට <hesitation> දීර්ඝ කාලයක් ගත වුණත් <hesitation> අපිට ඒගොල්ලොන්ව සම්පූර්ණයෙන්ම ඇත්තටම තේරුම් ගන්න බෑ. මොකද මම හිතනවා <hesitation> මනුෂ්‍යයෙක් විදියට අපිව ගත්තත් <hesitation> අපිට අපිවම <hesitation> අපේ <hesitation> චරිතය තේරුම් ගන්න අපිටමත් <hesitation> යම්කිසි කාලයක් ගත වෙනවා <hesitation> එහෙම කියල. එතකොට අපිට වෙන කෙනෙක්ව තේරුම් ගන්න එක <hesitation> කොහොමත් ඊට වඩා හරිම අමාරු කාර්යයක්. මොකද එහෙම මං හිතනවා <hesitation> අපි <hesitation> සම්පූර්ණයෙන්ම තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්නත් <hesitation> අවශ්‍ය නැහැ කියල. ඒත් ඒක මං හිතන්නේ සමහර අවස්ථා වලදී විතරයි. උදාහරණයක් ගත්තොත් රැකියා අවස්ථාවකදි වගේ <hesitation> දැන් යම්කිසි පුද්ගලයින් ඉන්නවා නම් <hesitation> අපි ඒගොල්ලෝ එක්ක රැකියාව සම්බන්ධයෙන් සම්බන්ධ වන <hesitation> කාරණා වලදි ඒ කෙනා කොයි වගේ දේවල් වලටද කැමති <hesitation> ඒ කෙනත් එක්ක අපි <hesitation> වෘත්තීමය වශයෙන් ගනුදෙනු කරන්නේ කොහොමද කියන එකට ඒගොල්ලන්ව තේරුම් ගැනීම වැදගත්. ඒ වගේම <hesitation> ඒත් පවුලක වගේ ගත්තොත් <hesitation> අපේ සමීප සම්බන්ධතා වලදි ගොඩක් දුරට අනිත් අයව තේරුම් අරගෙන ඉන්න එක <hesitation> අපේ සම්බන්ධතා යහපත්ව <hesitation> පවත්ව ගන්න <hesitation> ගොඩක් දුරට උදව් වෙනව කියල තමයි <hesitation> මම නම් විශ්වාස කරන්නේ.